شوف اني مجربتها اذا كلما يعني اي شي يتوسخ تنظفه اول باول ومن الشغلات رجعها دائما مكانها تستخدمها وترجعها لمكانها انت واهل البيت هيجي يظل مكانك نظيف وما يتوسخ ولازم تشتري همينه هاي الشغلات مالتنظيف ستريس و اشياء يعني هم كومفورت تساعد انه شوية تحس يعني واحد هم يحس بالنظافة حلو